<hesitation> קעצי'ס קענען האבן בערך די זעלבע <hesitation> קראנקייטן ווי מענטשען, זיי קענען האבן אין די ציינער מיט די קידני'ס זיי קענען האבן מיט די צוקער <hesitation> זיי קענען האבן קענסער און הייפערטיירויטיזים און נאך א פאהר מינע.